السلام عليكم، واش راك آخويا لاباس بخير، والله غير راح نسقسيك برك، <hesitation> كشما كاين <hesitation> الشرطة هنا اللي قريب ل <hesitation> كوميس- كوميساريه ولا- لابريقاد تاع <hesitation> جدارميه، أودي والله كشما وحده، راح نشكي بواحد برك، هذا ما كان، ما عندي، غي حاب راح نسقسي نشكي بواحد، أيا لا تعرفها تعرفها قولهالي تعيش ربي عيشك.